Karazagna biscuit mba haiko: <hesitation> biscuit gouty regny, <hesitation> biscuit bôlô misy sôkôlà regny, avy eo koa sablé coco, avy eo koa tian'ologno biscuit le misy krema regny koa.